Izy ka megna dimy taogno mbô mpagnano échèque, agnaty dimy taogna zegny za miagnatra, mila mifehy le technique jiaby ilaigny agnatin'ny jeu fagnanaovagna échèque io, de avekeo mila magnano compétition faraikze maro afahagna mametraka heo za tegna mahay ary tegna voafehiko marigny le raha